Aminay akagny misy karazana dite maro, ohatra hoe vita aminà r- ravimboafotsy, cannelle a, de misy koa amboaran-jareo aminà sakarivo a, de veromanitra, veromanitra reny zany tegna ny mampalaza am'sisiny aminay akagny, io tegna ampiasain'olona. De aminà zava-mamanim- <hesitation> zava-maniry io satria aminay akagny be zava-maniry de io amboarin'olona zava-manitra ohatra hoe dite vita aminà ravim-boangy.